Nemwi mmaisha yane yano nkuishi pa- pampapanga nakundu kuzwla mavazi ya staili ntai maana ake pano nkuti staili ntailki ndini maana ya kwamba yatachi ye yanzishe muweno mu rwa- rwamu makulu mumu iska kabisa pako pachi unoka kwanu kwanichune cha silila ndinazo- ndinazwani miyenda mifupi ika pano ya kuanzishu mhh sana paka mmakulu mwiska ila yatachi ila yatachi fiku mmkalo kabisa kwe mwali mavazi ya mma- mmayakunda nidwa tafoutisha na mavazi manino kuzana muntu wa chemba ka suruale kaku- kakufika kakuchila magoti pako mwili <hesitation> pamo kuloleka ne mmavazi ngata ya ntayakunde ila nayakunda mavazi matali ngata vivi